المسافة اللي يمكن الواحد يمشيها في يوم واحد تعتمد على عدة عوامل مثلًا اللياقة البدنية والوقت المتاح بشكل عام الشخص العادي يقدر يمشي بين خمسة عشر لثلاثين كيلو متر في اليوم اذا كان ماشي بشكل مريح <hesitation> بس اللي يتدربون على المشي او لهم لياقة عالية ممكن يوصلون لاربعين كيلو متر او اكثر في اليوم.